Tëtäguasu etiopia oa mokoipa mopeti aravitupe mopeti saupopa saupa pandepo arasape mbaeti guiinoi litoral oyemboyao oi gran valle del rin jaeramiñovi arqueleogicamente jetayaevi guinoi imayaema jaeramiñovi teko arakaevae mbaetivi jaereta omokañi itupaoreta oyeapoko itagui kua oikoma siglo pañandepo mokoi pañandepo jare mnboapi icapital avis aveda jaeramiñovi ikorepoti vior etipope imiarireta ñee ambariko jaeramiñovi somali tigrina oromo jare afar <hesitation>